Oha ri, oha ha oha tra oha anyi, oha tno, oha fin, oha fuha, oha fute, oha funyi, oha khpo, oha khpo kyin, oha khpo ha.